Anggo di amian museng tongan, anggo masalah ulang tahun do, na jarang dei ibaen kalak tong kan ambaen na kampungi na ninna i, a na jarang dei alaki ulang tahun bope na kayo alaki na jarang dei ibaen acara acara ulang tahun, te anggo i son tongan kan ambaen nai kota on golarna na bo, pala ulang tahun iba, les na aha dei bo aha do nai rayaon dei na ninna i bo, biaso dei i rayaon pala ulang tahun iba i ninna i kan, marroan ma manombo dongan dongan niba, i tabusan kuei songoni manombo tong dongan nibai mangoban kue tu bagas niba i kan, i rayaon kalai naron isi, mao na songon mar mangan mangan, marmasak mik bangen iba naron, isi ma manombo irayaon, ulang ulang tahunna, anggo nai kampung do na jarang dei mar ulang ulang tahun kalak bo na ninna i, anggo ison tongan bo kan ambaen na bahati dongan donagn niba, dat dat i rayaon manombo sasakali na ninnai, te anggo iuta do na jarang dei i rayaon boh, anggo ompak bujing bujing au nasanoli dope urayaon ulang tahunku anggo iuta, anggo isondo alhamdulillah tar dor dei i, ono mar kue kue bage mantongan, anggo di uta do ngga dongi, um na marmasak mik maia manombo songoni i, marmasak mie gomak na ninna i bo.